a iyi éné me̠ bu yéyebu-te̠ be̠be̠ inie dapu na ingi apu na ofori awo̠ma fi ayi fé ina piri wa a towa igbigi yoma wirè be̠be̠ a finyi fe ina piri wa a kapa fe ina piri wa ge sikiri oson na biri oso̠n na fe ina pin wa a piki diri dawa wari mu wa awo̠me te ingi apu na da apu na ina bra kuroa pu a diri dawa wari igbigi me gbe ina piri wa piki ina kapa me te̠ in sua yeme fe ina pri wa, okuro me na apka na diri na fe in̄a piri wa apiki ama me bu digi te omongi apu ma bra sua ina pri wa, apiki ama me bio digi te̠ ámá me bio butkamaiye me ibra laya arani digi ye wa, a piki ja pu erie ina ina iyi ené me ije be̠be̠, imie fe sira wa fíye fe wa miye fe wa kuma ína wari firiè. Ina wari apu gboro mu ye fiya kuma imie fè stai i mie feai ini uru fewa, in fiye so̠ sra wa akwa fari ba, tomi fi wa inbo seki wa inbo mie ye ba ibimo, ku ma awari digi, iwari furie, aroko sime te igbigi yama a tari kiri fe te wari namaba wa wari me bu so̠mute̠ mu sime ba, a piki <hesitation> tamuno wari me digiba, tamuno wari mebu kori kori ye bakam ibem kori koriye fa-a a piki digi te mie ofori anga a piki ani feba, a piki imi tet ke tamuno be̠ba. Japu emi te ina iyi enebo ina ni ye be̠be̠ inpiki mu ja pu eremina awo̠me dogi bite ina gbete inbo bak seki ko̠n ba a ine te oko simi te ye ye bia. Igbi gi me ake biua sua afori apu priba, japu emi te̠ Fiye so mia fiya imie sune te̠ egbigi yana kuma ibu ingeri, isua wa kapa na ani éné bu̠u wai itu na ingeri ane ikruro ma wariye a oko kuroma bia, arani die te̠ tomi fiwa tomi piki ibu bu barrote tamuno boma wari brana teke ipri te a nogo dumo gamate jai jai kori wai bra na ane aye wariye japu emi te̠ moku ani igbigi me̠ in̄ sua wai kapa inyeri ane infè wenìí in sua wai okuro na, in powowai ye mena pono pono ye me ani be opiye me fe̠ te̠ tamuno ke bio brama tawa bra a okoye bia. Ja pu emi te̠ in mie tomi díewa ani ene me bu, yeri yama tein, yeri ye tein oko sime te egbigi uora la ku ma tariye imiete ke tamuno bete̦ mu wari nama te, mi asi̱n wirè da apu na ingi apu na ofori awo̱ma na <hesitation> piki diḇo fita érémema na ane a mu bra sua pri watè